Ah fomba itehirizana tongolo mbana tongolo gasy ndreka a atapinao masoandro izy a,de izy megna sara iny a de atokananao anatina raha mangaragaragna mamamay rivotra ananjy koa de ohatra hoe itanao izy elaela sy natapinao de avoakanao masoandra dreky izy a de atapy de iny no mampaharitra ananjy.